﻿Kua jaenungavi, mbaenunga plato ani ñaeko ñaväeta ñanecosinapeva, oime ipipikuca, oime ipitereva oimevi ma ipipukuva, jaema kua yande yaikatuta yaiporu jare yaikuata yaiporu mbaenunga tembiuko ñañonota pipeva jare jukurai yaiporu, yaikua vera mbaenungako yaiporutava <noise> oime segundo peguara, oime sopapeguara, jare oimevi postre peguara, jokua yande cada uno yaikuata yande plato reta mbaenungako yaiporuta jare mbaenunga va